סו, צו קענען מאכן א קייק, וואלט איך ארויסגענומען מיין מיקסער, איך וואלט אריינגעגאסן מעל, אויל, אייער, צוקער, זאלץ בעיקינג סודא, בעיקינג פאודער, <hesitation> אפשר אביסל ארענדזש-דזשוס ס'זאל האבן א גוטע טעם, און איך וואלט עס צוזאמגעמישט, כ'וואלט עס אריינגעלייגט אין א בעקעלע און אריינגעלייגט פאר אין די אווען פאר ט'רי-פיפטי פאר בערך א האלבע שעה, א שעה